والله أخويا مافى مشكلة يعنى ، كل الناس تتوتر وكدة بس يعنى ، <hesitation> هى بس تبغالك شوية شجاعة يعنى ، وأنصحك والله إنك ما ترن إذا بغيت يعنى ما تتوتر وكدا تقعد مع - مع ناس كثير يعنى ، وتحاول تتفاهم مع أغلبية الناس يعنى ، تقعد ما ناس كثير بتعرف تتكلم مع عامة الناس بأريحية مرة يعنى ، أنصحك إنك تتعرف على ناس جدد.